﻿To ash a minma boko haram kabica ayam ka gari, saman Njo harmu diran Ngaji, mu dire Ngaji mudire karetumu, muda'eh duki yatumu sawa nabiti, dibero na biti, idan na biti gabiyotim na biti, waɗama muda'enka a gabi mu ɗinkanko mu tantakabai amma Ndage Ndaka adon danekau sakatam munakau ka kayi shau muda'eh amfanitimƃi dun mudaga ɗane digabai, ɗaci kuyu-guyu saimu guyanko tufa guyu-guyu saimu guyanko daci sai mu dire Ngaji mude mutiɗe a akata taƃusa mutide a akatoh <hesitation> Ngari ma Ngaji mutide a akata birreni mudan kaye <hesitation> de wadi ka tiɗatikau belu katu waɗabai ka Ndika a kwarta Ngama Ngaike na joh, ka Ndika a kwar Ngama Ngaike na joh, naɗafata baiko ka ɗafata donni na baiku to mu'yan rayuwa <hesitation> rayuwatun tun kakata mamunaƃi rakammuna kaƃihar ancai rayuwatum ka tabar-bare harancei raitim tingaka azumibai kakala gurumye amah bindiga amasine, kakala gurim ye ama bindiga amsine dagaka gwiyii, daga barko isheri, daga diko da'yuka amfani tiko ka da'yuka kwartiko. ﻿To, rayuwayi na waya da'yuka lawa koma wada dabbakama, kazinotim gid gayayan sakau na Ndala mudaenka a lauta kwaro, to gabakai waɗi ba'in ciki birimma ako shana muku, birimma ako shanamuku, mu'yan birimma ako tarou ma birimma ako kam shanamuku ammanfa harka Ndagei mukalan tantameyibai tala birba mukalantanta meyibai amman ancadai muroƃaka ubangiji doo mawaka saukita agyi ubangijiye Ndage iletum afuwato doo mawaka saukaagyi ubangijiye Ndage iletum afuwata, tala birba kumani muroƃaka adonku, murobaka agyiku, muraƃaka alfarma agyiku kuma wahal mbadi mu'yankau mu mbadi boko haram zaban munaƙo <hesitation> gudunda bamusantaba mumanta joyiibai mu“yanko kade ta tide ariya atide a kwaro, katide a farta indi, ka binki kafe bo benu akatuko daga bindiga bulet ayam ka joujo na Ngata a leuta siyatuko ka jojo na Ngata aleuta siyatuko to 'yakan bulet harka kwarcinomaba mbadi ma akaiy ma yakan bullet waɗa na gabi taɗuta baɗu katunabai, waɗa ayam busii sawatuka kadaisika a lautikau kwartuku kumamsuko bata gabtuku raki ma zaniku. ﻿Raki mafafa ma zaniko camansuku ƙotéh anca dimum rayuwatum nayinti dana aima boko haramma maraku ayam muna zamanima tinibu waɗa gagartakau tsada shinditakou gau, ƙwate dimu mu'ina kara umh Kaman mu'ebai kamen muɗafebai ance saidai mushukuri ka Ndagei, amman ai boko-haram 'yantum kora da hali gaɗakau duka da sanda dukwan kaye ka'ina zawa kada'eh ka“yu zawaye ka kada'ee'h ai waɗaka kazina kaɗinkusu kou aye <hesitation> buhunakau naben ai akwai aiy kezino, kawaltikakaye bil-adam Ndetu kume mesuu kamansuye shau har ancau <hesitation> har ancou ma talau, talauci har ance Ndimkam talaucin 'yarikabai amman muroƃaka adonma Ndage, Ndageiiletum afawa Nhini amman boko-haram aiy kasumujo tin birbaɗiye kafatene ka Ngariye saika walu a doya <hesitation> bosoman raka timmuye bulet na asaka lautuku kajojo ka Nnina gubu ma Nga, kajojo ka Nnina gawa ma Nga kabaleno, kajojo lawaka nabo sarako, ka motabai musomi anca wadima waka sandini kasiyau wanbi sai tingeno a lauta kwaro, dikade kawa men mbadi kawakabai aiy kuman ka dukiyama lautikau. ﻿Aye tiga'yakau ilekamen amin sitaka Najeriya ayam diminkam Ngalda ko acukali Baraka timbai dinkam barakatimbai, gaskiya Baraka timbai dimdai mu“yan wahala kuma sake katum wahatim na Ndagei, Ndagei nayawantatim talabirba na shiryatatim mike amman gaskiya muranka abala'i <hesitation> tim ance amin Nbakka belu, amin Nbakka bela”yam.